Pindi bonndi fuu ndi mi meeɗi mi yi’i, kayri woni pindi lekki kirnihi. Lekki kin eki tawa nder caangol. <hesitation> Mi laarii pindi ndin endi laaɓi, endi uura, endi wooɗi.